Manahaky anizao ñy tantarany ñ'olo raiky Miriam ñ'añarany niteraky taminy <shushes> (folo sivanjato sy arivo): -Niay amy tanà milamy ,manany ñy maha izy azy ,mana tantara bevata ,rozy nañaraky lilin-draza ,tsy niovaova ;nanomboky taminy aly bevata voalohany ,hainy hoe misy fiovà ñ'amindrozy eo ,miay añatiny ñy maiky rozy ,tsy maharaky fivoara; <shushes> manany ñy tantarany tana eo, maro ñy raha miajary añatiny ao tsy hainy ñ'olo.